La kú xen tá’ mý boluu’ e re ‘ní re kiera re fáá’ra jö, xa mý tó nⱥⱥ, xa mý ia júú, xa mý iá jïï’, xa mý iá kuóó’, xa mý tó’, xa mý tó’ roo, xa mý tó’ roo tǿ’, xa mý tóó, mý too llǿǿ tⱥⱥ mý too ǿ, mý tóó, mý tóó xíí kö’, nɇɇ mý manzana, mý mó’ jmyy kö’, xa mý mo’ jmyy e e jia’ mý e xii lɇ kö’, tü, ‘ni ii má’ mý mo’ jmyy xa e re ïï’ra jmyy kö’.